Budaya nai Rusia so na nai negara ndia sila dede'an na pake dede'a Rusia. Bo ma sila hatolin nala ala lanea leulala neulalaun te ala talalu lakahuluk sila hatolin nal. Ma nai negara ndia sila rasa nasionalsme na tinggi de ala talalu hargai sila negara na.